Wuin yi shi beshiu ajili beshiu ajilai shene wuh veng wunzah wuh, vang wunzah wuh daun a kuruman dang yi shine yi shi beshiu wun zah wuh kuh wuuzah wuh nshii zəuzəu bəg wha nan vang dri vang koh ri wuh kuh yaan nou mang vang whuzah asuh ri whun zah wuh mpər a shii kus mpər a shii zəu zəu bəg wuh kuh wunzah wuh ri a shii re boh kuh wunzah wuh ri bəg mah yi muh sah bib a nəng bəg agumpər rig shii beshiu atisu besgiu atə’u abəg dang hah bəs mah kurumam mah kəid wuh bəg a mah he uuru dang wunzah uhh gwog kuh voh akeh nou-tanu win nəng zəun rig re whi wuidri jewanch tag nəm zaf-zag toh a kah dəg a soh akah dang kuh whin jen-jenah ne re shine beshiu jibə uuh beshiu aku uhh kah shi beshiu nou-yani mang nəng shii beshiu kurumam hwo nəng swag mah anən yau mah anəng zəm dri a mah zəm uhuzah uhh bamang npər a shii kusa bəji uuh npər a shii zəu zəu bəg uuh. Ama zənah bashin ata’u bəg kuh bamang anou zəuni koh piru ve yi vak ashe bamang koh buh zəun rig dəg fun-khaw hah kuh zwan zwani bəg whunzah wuh mang awa dəg buziu ri koh bəyiu koh a nam noi kurumam yo wuh yivibhh tri wunzah whuh ahah kuh mah dəg bamang amaru gbah khih afuni-lahai yi kuh ri kurumam rig yi wuh ata’u kurumam yi təu whu-dri yi kuh ri mare jenah bəg wag bəg dang whn a wuh npər ajilai bəg rig sah wuh sikko shine beshu sta’u a bəg she kuh nan awon whh gbab dri bəg whunzah wuh mang whunzah whh a shi zəu zəu bəg wuh kul gbib dri bəg kuu mang ama yare neh kai ama rig kad re buziu bəi ah yal mpər she bəi wah san-asan agunpər rig yaan wuh ri bəg baah a rig sah a sah ajilai agumpər rig yan wuh ri amah sah abai-bai bəi ah ah bəi npər she zwana-zwan bəi mpər she zwan-zwan jibə bah hubbi sid yai bəg ʒwan təng agunpər bi hubbi sid yai karuman maam bəg bəg zwanah-zwan mare yapər bəg zəm awah ake pər bəg ri mang bəg abin nnang mang bəg mah shi beshiu usruhu a woi npər shee wuh npər a huruhou wuh mah sah buh zəun ayak ayah shay koo vi kuh mah swan nah swani boh rig bəi re ama yak a yah shang kuh ri. Kuh mah saa na buzəun a mah yak? Shang kuh ri shine beshiu ata’u kukuri uhou she rig sah wuh rig vak wuh kurumen rig yi uhe ata’u a rig dəg bah ajilai bah rig yah pen ama, a whoi npər a whoi kabb uhh whi bəziu mang wuin ueh ka mang karuman rig tag yi a keh shumen sei hah kuruman tag dri yi a keh shumen bawai sai amah ya rig boh bəg ri bah hah wuh mah san-asan kurumam rig tag wuh hali asan-san hah wuh mah san mang kuruman rig tag wuh ake shurunen jibə uhun uluh kəi bəg akaw kwoh kwoi mang uluh koi bəg akaw kwan kwoi mang hah kuh shii shaa bawang zah bamang bub a rig tag buh uluh akaw a yí wui a rig bəa kuh voh bənghi keh dod kurumam dab rig zəg wuh voh kai akaw wuh she sah kuh buzəun mang jibə zəg uhe jini kah kuh woi whin bəg baan wah whin bəg ban nəng nəm pyenah a wuruwah bəni bəg bahi bamu pyena uhh a fuh whh jire a zaa jen ba. ang a tag kuh bah atəuntəu a mah zəg bujiu a dəm whh afuh wur ri nzəg yah yi wab wuh jire a zah bamang kurumam rig sah wah bah təu-təu buh wuh keh a yi kuh. Wurin a zəm nah jire nzəm wah a fuh wuh mang she uhha fuh whh rig kang npən a uhh buh wuhh a zəm jire she kub kang npər mang kunu mam sid ke whai kuh nah whai kuh nah whai kuh woi jiri ajilai kuh woi sanmang ri nwho asanmang ri nəng mah shii beshiu abəg shii beshu ata’u jibə wu’in atə’u yi mah she wahke atəu nəng mah shii beshu rig sah bah a kuruman rig yan wuh sah bah a kuruman rig uhh atə’u a re bəgkini yi shii bəí yi beshu hch yii shii beshuiata’u uhnzah uunzah mah she keh gen-hah a mah woi kuh mang kəmu pyena nmah yi jensh nwoi uuh bayaniamgn kai sah ri re drie mah shabba nah shab a yab bəm kuh lai nwoi wuh bayaimang kinnau pyena buhiun mah bamang khab adəni buh kuh yah lad adinə buh yi kuh a kuh maan kuh mah məi ziu kurumam rig yi wah atə’u ri bah a sah she kuruman puuh wuh pinu waab npər ri kuh dang le wuin a zəm nah bih wuh mang kənəng bih kuruman mah puh wah pinu tri a yi mare ane re jie yi ken nəng beshiu funshela hah bəg beshiu a yi shii zang a wah rig yah zəng yi mch zin nang rig yi kul səg uwi bəg npər boo ma mang jibə wuin woi npər bo me wuh təb sein yai muh wahn zəu. A woi whnzah uhh naan noi a naam bamang nzəu asənnang məəg təun nyah kahb kahb bujiu she a mah rig ji, aburubəi rig uhd wuh are fuh a namma rí bamang kuh namma ri a yak nya vii zəg jibə whin a mah jii aburubən rig uhb wuh sie fuh nah uuh are fuh mang afiri sid yai a dəg dri atə’u ake shmen meng yi rig vak nah ri nəng bəg wunzah wah moh shi beshin nkah rig vak nah ri tenezah dri beh shii zəu bəu məi nrig vak kuruman kuh yi yi atə’u a kuh yi nah yi jiri ajilai yri veru drí npər a mah uhad wunzah a she jire wah wunzah mah sah bah mah yag daidai mang dəg kuh uhin wunzah yi meb nəng voh dri yí meb nəng voh kenu bəa a yi rig yah yai hah yi kut nəí mang bəa a rig kahd aysi she wah mang kang bəi ake pini kuh jen man fag bmang akəm-haha kuh rig fag ndang nang yi kuh kahd nang abo yi kuh yed pinu yi kuh kahd nəng abo yaubinu mang yi bəu nang ake pini yi yah nəng abo tenu awubba. A mah yah zah abo tenu auhbba tenu awubba kashi yanu awubba sid nəm pyena yi mah yah abo bəg shee yí bamang yi yah nəmg abo bəg a bature zəg bəi. Ye yí vak nang kuruman bo yai bəg shee yí rig vak yi kah rig vak abo bəg mpər agbawuh zəg bəi ye yí rig vak avou she bo yi keh vak kurumam ri a kuh uheh nah yi voh yai mah kuh yəg yi jini abilai yi ken nang yanu, kyanu atə’u ba huruhum yi bahati a bəg vak sah nah bəg avou yi vak nah bəg a kurumam nou bəg soo ai kurumam kah non yi soo a kuh yi jiri atilai yi kuh yahn pina yi kuh yak beziun ri mang jenah yi bahah yi gbad nah bəg swoh kurumam bah a kumum nah yi wuh trí kuh shang meng kul ya nah wuh jiu ajilai kubyi wuh she muh nang mub sah bah ajilai muh wab agunpər muh web liu kuh yi wuh she muh kuh sa beh abai-bai ri mang sah bah asan san rí yī rig vak a ri yi vak nang avou hab yi vak nang kurumam yi yah nəng abo yanu awubba yi vak nəng kurumem bəg shee yi whah nəng bəg voh voh vaghi a kurumen nu bəg soo kuruman kah nou yi soo bən a yi mah rig kahd a yai yi mah rig yed a bəg dang yi a bəg ho yi swag abo pinu ajilai a wuh wuh mah yah ayan bini a kuh lahd zəg buh ajilai zəg bəa re ake fəni-khai a kuh kəg lahd zəg bah atəu-təu bəa re keh funi-ghai mang wah mah mahd uhuh zəg uhuh ʒweg abo pinu ajilai kuh zəg uhh swag abp pinu abai-bai bah pinu abai-bai san mang. Yí vak neh ri bəg jenah yi bah yi bph tanubari yo vak bəg a kurumam puuh bəg pinu ri a bəg zəg bah ajilai a bəg zəg bəi akeh liu a bəg kuh zəg asan mang zəg bəi re mang yi kah vak rí bəi whun yau yau bini, a yi rig yag she hini, hini a kuruman yi yeh tabb bəg bəg zsəi bəg bəg ntanban bəg bəg kəhfəri a she bah a kuruman yi yeh nəng kuh kyak hoo kai mang kuruman yi yi buba she rig waab yi a mah yalake dahd nmah nahm noi a mah ulou tabba a rig jii rig waab wuh a mah woi nah hun asəi mah sid ake dahd nəng kuh kyak hoo kai mang rig waab jini ghanu santəng a mah woi bəa antanban san-asan a mah naam noi a meh woi amary zəpər mah gbah wuh amaru mah gbah wuh a mah ya she ke məri byi ri nwang asəi nwang tabba njii bəjkini wuh rig tag a mah a rig sah buk bah she meng uhin jibə wuin noi gbah npər mang.